عدد المرات اللي أشوف بيها هاتفي يوميًا، أشوفه تقريبًا عشرين تلاتين مرة في اليوم، خاصةً الإشعارات والتطبيقات أجعد أشوفها كل مرة.